“प्रेम” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे सबसे पहिले गहिरो सम्बन्ध, स्नेह और संवेदनशीलता आत हए । प्रेम कहोक एक ऐसो भावना हए जो हमर अस्तित्वके अर्थ और गहिराई देत हए । जा केवल एक भावना इकल्लो ना हए, जामे दिखो मानव कनेक्सन, सहयोग और समर्पण फिर समावेश होत हएँ । प्रेम हमके दुसरेसँग गहिरो सम्बन्ध जोडन और हमर हृदयके चौडो बनान प्रेरित करत हए । प्रेम तमाम रुपमे प्रकट होन सकत हए, आध्यत्मिक, पारिवारिक, मित्रतापूर्ण और रोमानी । पर सबएके मूलमे एक भावना होत हए, जौन हमके एक दुसरेसे माया करन और सहयोग करन प्रेरणा देत हए । जा हमके चुनौतिन्से सामना करन साहस और धैर्य प्रदान करत हए और सबएन्से कठिन समयन्मे फिर एक दुसरेसँग खडो होन प्रेरित करत हए ।